han diya curulu mibin a lo han tun tun biyan a mana a se a cira wase heyɛ han diya so han twa min <hesitation> buwatirɛ ɓa buwati-de-konsɛrvura oyiro oma dɛmu sardini mi bun <hesitation> peti puwa mi bun mu dan a i o han ubiyɛn a o asiyɛti a o o bera a cɛ ma ho pideza ho pideza ma ho shawarma mamu bera-nɛ mu a benɛ mu we vɛ ɓa ni a cɛ mina a vɛ mu we vɛ ɓa nucoza um a vɛ jɛ kuwa donk mu a benɛ mu mu bɛrɛ sun'anni mu sun'anni matete